<hesitation> Ne ebe ya nya nua, nya mye ŋtɔ ŋe ku na tsi makɔɖe bidon yeo, tonneau ɖe le gbɔ nye me gbɔ ku na tsi kɔɖe na ɖe me ma tsiŋ dzɔ gbɔ nye a tsɔ agbɔ̃a daɖe dzi. Eye me k- trɔ kuna kɔnaɖea gbã me. Enuine me dza nya me pona teŋ kɔna ɖekuio, ɖekui nye gbɔ. Eye me tsɔ na nua etsim etsivitɔ ɖe me ku ɖaƒe tonneau ya mea, enu ne nu gbã me mea tɔ nya na kpoa, me tsɔ na nua hóhó nɔ kaka daɖe ya gbɔ le fiame. Me tsɔ na alɔ, a gbidzi nyuiɖe a ɖe eɖiɖa le me. Ne me ɖi ɖa gboa le me vɔa, tsã be me va tsɔ na etsi bu tsɔ ku na ke ye a tsɔ aɖi a xɔ ɖo enua ƒe be enua le aya gbã me kudo etsia, enyi me shi na aɖi ɖe ŋtsi ɖe nyuiɖe, a nyaɛ nyuiɖe, kɔtome, ahɔ tome, awu nye nyo, odi nye nyo, ali nye me, godeo bea alime, atã me. Godeo wa gɔme me nyana wo nyuiɖe a tsɔ alɔ a tutu nyuiɖe, kpoa ya kpɔ be enu wo ya o la kɔeye ya gbã trɔ tsɔ tsi ma a tsɔ kɔŋgbe ke a trɔ ku tsi bu a tsɔ kpatsa nua ƒe be nu. Ne enyi be javel le ashiwoa. aƒe tɔ ma ege dzi egbe dzi tɔ wo, ne javel le ashiwoa, ye ya tsɔ javel viɖe leke w daɖe nua me kpoa egba nya na enu na ame, ne me nya na ne javel me le ashiwoa, egbe tsɔ aɖi kpoa, ya nya nu tɔ wo keke nua kɔ lo. Ne enyi be enuine edza nya ŋudodo woa o ɖo e nɔnɔ me vovovo, me nyi cola ɖeka ŋkume wo nyui woa, me ne me nya ɖea, me kpɔ nɛ nene be etsi ma, nye ma tsɔ tsɔ awu bu a tsɔ de etsi ma me. Makɔ tsi ma nu. Ne enyi be me nya enua, ɖevia <hesitation> al- alo awu yibɔ, alo awu dzi nye vɔa, awua de to tsi. Ne me va tsɔ awu yibɔa, tsɔ awu wuli nyea keŋ tsɔ de enu ma be tsia mea, awu wo nye, awu wo nye ŋgba va zɔ̃ awu yeo. Awu ya va trɔ cola, me nya kpɔkpɔ. Donc wo ŋtɔ ke dza nya nua, me ɖo la tsaka nu wɔ wo ku to etsi ɖeka ŋkume. Eya ya wɔ ya ne, etsi a ya nya ya ne, etsi ya ya nya ya ne. Ne egbe do wo me va yi kpoa o la nya nu woa bɔbɔ ɖe lo. Enuo wo agba nɔ wo be cola dzia, a gba dzo wa ɖo, ewan.